Ho a mazin nɛ oyizo do mu ɲu to bewobe nɛ a hannu be to ni we zeni mu besosi mi ma zan oro detɛktɛr de meto mɛ nibe we de de mu ɲu'in mu yi do mu ɲu'in to bewobe nɛ ci a a hannu ubiyɛn bebiyan toni we zeni mu besosi